Noy moytirta danorgal tunorgal, to danorgal ngal danitinto da tundi, ta tawi sollari waɗi a wodi tekkel maɗa ma gudel maɗa, mbogga gudel maɗa fa tawa laɓi. To ɗun satti womma a yi ɗi laɓugon ma, a wawi wattugo ndiyam dow, ɓila tekkere nden dow konoɗa a wogga fa laɓa.